Nsam esa njim bofo na jit, nsam esa njim bofo na ebhae, nsam esa njim bofo na eni nsam esa njim bofo na erom, nsam esa njim bofo na esagasa, nyame nsam esa njim bofo na enigisa, nsam esa njim bofo na enigani, nsam esa njim bofo na eroneni, nsam eni, nsam eni njim jit, nsam eni njim ebhae, nsam eni njim esa, nsam eni njim eni. nsam eni njim eron, nsam eni njim esagasa, nsam eni njim enigisa, nsam eni njim enigani, nsam eni njim eroneni, nsam eni na bofo, nsam eni njim bofo na jit, nsam eni njim bofo na ebhae, nsam eni njim bofo na esa, nsam eni njim bofo na eni, nsam eni njim bofo na eron, nsam eni njim bofo na esagasa, nsam eni njim bofo na enigisa, nsam eni njim bofo na enigani, nsam eni njim bofo na eroneni, nsam eni.